كيبالي الشعور الأسوء كيكون مرتبط بالفقد لي هو الجنازة فالانسان لي محضرش العرس أو الزفاف راه كاين مية عذر أنه ميحضرش ولكن بالنسبة للجنازة فالموت هو لي كيجمع كلشي ، فاذا مكانش الحضور في الجنازة فهذا كيعني واحد الإحساس سيء وكيكون عندو كذلك واحد نتائج سلبية.